हर व्यक्ति को जीवन एक अलग अनुभव ते भरो होत है, जो उनके परिवार समाज शिक्षा संस्कार और अन्य घटनाओं से प्रभावित हो तो है। केवल अपने दृष्टिकोण से ही दुनिया को देख सकते हैं, और दूसरे के अनुभव को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। किसी दूसरे की भावनाओं का विचारों को महसूस करना और समझना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम उनके जैसे अनुभव नहीं हो सकते। क्योंकि सोच और भावनाओं को संतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, लेकिन भाषा हमेशा हमारे विचारों के अनुभव को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाती। बहुत सी बातें हैं ऐसी होती हैं जिनहें शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त किया जा सकता, और इस वजह से हम दूसरों की सोच और भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाते।